انا نتفقد تيليفوني بالمية مؤة لمرة بالمية وخمسين مرة في النهار على حسب عندي خدمة ولا ما عنديش عندي باش إيميلات باش نشوفهم ولا لا، يعني <hesitation> نوصل سعات مئة وثمانين مرة، ميئة وتسعين مرة كل ما نهار كيفاش وكل نهار وشنو عندي يعني سعات زادة نعمل حتى <hesitation> مئتين وعشرة.